Nɓab billi be, unwéeti bwéetini njali ma ubiiŧa bembe jala, habe unwéeti nɓab billi ma. Mbo jali we, njali ma anyaa hana amegesi jali we, han hande ño mada húra. Bari bbúr unan biiŧa nɓab billi ma be, jali wembe wee wi win gíyi. Unwéeti wi njan jala, habe nɓab billi ma ngíyi, bari wi ma anmegesi bi wéde, we de we ño mada húra.